<hesitation> kongoi mising, <hesitation> kechop <hesitation> amitwogik che chotok ko mchelek komite <hesitation> imuch ichap konyil aeng', <hesitation> netai konikisusi ako nepo aeng' ko ne ne ki nekilalanyi peek soko soko ruryo eng' peek che- che- chakakilalany, ko ng'ataune netai ne nekisusi, o- o netai korok kotamo iit yotok iwendi ipiale m <hesitation> mchelek si yeitu inyichop, ko yewe ipial <hesitation> mchelek, ko yeitu ko kei netai niyae ko ilali maat, <hesitation> nyakailaal maat, iton <hesitation> nyanyek akiton kitunguik, nyakaiton chotok, inde sapuriet maa, nyende sapuriet ma, inde mwaita, netia inde e kitunguik <hesitation> ko koruryo kidogo, koruryo kitikin, netya iteshi nyanyek aki aki keny ko- koruryo koruryo <hesitation> eng' eng' koruryo komie sinetya inde inde mchelek aki akikorkoren, nakaikorkoren komie. Iteshi peek cheyame kei ak mchelek che kende ma, kosupkei ng'o ka ng'o ka kilasinik aeng' indei kilasishek ang'wan chepo peek, ng'oka kilasit akeng'e indei kilasinik aeng' chepo peek, akii endechi maat nekitikin sokoruryo komutio akoi koi akoi koi koruryo komie <hesitation> koyaka yakai ikachi maat komie, ituch, koruryo, koruryo akoi koi ko kotar peek ko kokakoruryo, ii isutu, <hesitation> nepo aeng' kone yakaiipu mchelek konepo aeng' ko yakailal maat, komendee inde sapuriet ma, nyakainde sapurie ma, ipiman peek kosupeki ak <hesitation> ak mchelek chotok imache ichap, kokakamwa ale ngot ko <hesitation> mchelek kilasit akeng'e indechini kilasishek chepo peek aeng', ngot ko kilasinik aeng' indechini kilasishek ang'wan chepo peek, ipiman peek kosup kei ak ne, ake mchelek chotok imache ichap, nyakaitar yakainde peek inde mwaita, ak imete peek kei ko kolalang'itu na <hesitation> kolalyo peek kei. <hesitation> ipkoyam, yakakolalyo mising koyam inde ne. inde mchelek, <hesitation> yakainde mchelek <hesitation> ichuchuch maat. <hesitation> ichuchuch maat sokolalchi komutyo akoi ko koruryo mchelek, <hesitation> <hesitation> ye- ye- yeachamukanchini iin <hesitation> mchelek inde chumbik sokorurto, korurto ing' ma, keinde komie ikany koruryo, yeruryo isutu akipchei, inde in inde <hesitation> sanishek soko sokwamis piik. kongoi mising.